أحب إني أحتفل بعيد ميلادي بشكل بسيط وممتع، عاد أفظل إني أكون مع الأهل وأصدقائي، ممكن أسوي لهم كدة تجمع بسيط في البيت أو نطلع مطعم أفظل، أحب فكرة الكيك والاحتفال بالأغاني والهدايا، هالشي يعطي جو من الفرح وجو من الوناسة وأحيانًا أحب أسوي نشاط معين أوألعاب أو كده.